Menurut ngoji, hewan yang paling i pande manege moi, manege maromanga o kia e boki. Boki manege e o kia binatang yang paling i pande, misalnya o kia nanga inomo nako wa noa oka baik tutusaji oka bolo, dapur oka bolo, manege langsung ika- ika i ojomo, jadi nako wa noaka manege harus wa o kia wa tutup de tutusaji nako ua bisa nanga o kia nanga inomo manege bisa i ijanga, o boki manege kai pande so.